Ny tena fahasambarana de tsy maintsy misy fijaliana izany hoe tsy mitombina ny hoe tratranao ny tena fahasambarana nefa enao tsy nijaly. Ary aorinan'ny fijaliana ihany koa vao tena misy ny fahasambarana. Fahasambarana mety azo tamin'ny tsy rariny na ny tsy fahamarinana ny fahasambarana azo tsy misy fijaliana.